يا صاحبي لو قدرت نحل مشكلة وحدة بالعالم تكون مشكلة الجوع والفقر، تخيل كذا معي يا صاحبي ان كل العالم ما في فقير، الكل يقي ياكل الكل لاقي يعيش الكل لاقي السعادة كلها الفقر لما بيمحى نع المرض، بيمحى مع حاجات كثير تخيل كدي ما في فقر في العالم.